اخير لي أشتغل <hesitation> وظيفة <hesitation> بي <hesitation> مرتب بسيط، الحاجة ألانا بكون مرتاحة و بحب الشغل الانا أشغل فيهو بي <hesitation> راحتي يعني و بكون مبسوطة في شغلي <hesitation> مرتبو بسيطة ده ما مرهقة.